घोड़ा और ज़ेबरा म सबसे पहलू अंतर त ऊँगा रंग म ची जू घोड़ा वोंदा ऊ अलग अलग कलर ची जने भूरु वेगी काऊ वेगी और सफ़ेद वेगी और जबकि जू ज़ेबरा ची ऊँगू योकि कलर वंदु सफ़ेद और काई धारी धारी वाउ कलर वंदु जू दुसरू अंतर यू ची की जू ज़ेबरा वंदा ऊ जंगली वंदा और जू घोड़ा छीन ऊ इंसानु दगड़ी रौंदा।